لو كان بامكاني أتتعلم لغة واحدة فورًا كنت بختار الانجليزية لانها لغة عالمية وتفتح لي ابواب كثيرة وعلى مستوى التعليم والسفر والعمل وحتى التواصل مع الناس من مختلف الثقافات حول العالم. الانجليزية هي لغة العلم والتكنولوجيا في اغلب المعلومات على الانترنت سواء كانت دراسات أو مقاطع تعليمية لو تعلمتها بشكل سريع بيكون عندي فرص أكبر للتواصل.